hefur ekki áhrif á stöðu seðlabankastjóra segir forsætisráðherra hún segir að bæta þurfi stjórnsýslu bankans og hefur rætt það við formann bankaráðs talið er að mannleg mistök hafi orðið til þess að sementsflutningaskipið Fjordvik strandaði í Helguvík fyrir viku skipið var dregið af strandstað í gærkvöldi níu eru látin í skógareldum í Kaliforníu í Bandaríkjunum gríðarmiklir eldar hafa komið upp á þremur stöðum í

ríkinu síðustu daga og þrjátíu þúsund manna bær er nánast rústir einar kostnaður við sjúkraþjálfun hefur reynst meiri en Sjúkratryggingar Íslands gerðu ráð fyrir eftir breytingar á greiðsluþátttöku skjal sem birtist óvart á vef Sjúkratrygginga leggst illa í Félag sjúkraþjálfara Jensína Andrésdóttir elsti núlifandi Íslendingurinn hélt upp á hundrað og níu ára afmæli sitt í dag hún hefur búið á Hrafnistu

í rúma tvo áratugi

hefur rætt við formann bankaráðs um að stjórnsýsla bankans verði bætt hún segir að málið hafi þó ekki áhrif á stöðu seðlabankastjóra Hæstiréttur felldi á fimmtudag úr gildi fimmtán milljóna króna stjórnvaldssekt sem Seðlabankinn lagði á Samherja fyrir brot á gjaldeyrislögum málið var í upphafi miklum mun umfangsmeira og hófst með víðtækum aðgerðum og húsleitum vorið tvö þúsund og tólf vegna gruns um brot útgerðarinnar í viðskiptum við erlend dótturfélög málið var látið niður falla í tvígang fyrst vegna þess að heimild til að refsa lögaðilum vantaði í lögin fyrir mistök og svo vegna þess að ráðherra hafði láðst að samþykkja reglur bankans um gjaldeyrismál á endanum var Samherji sektaður en bæði héraðsdómur og Hæstiréttur töldu að í því hefði falist ólögleg endurupptaka málanna sem höfðu verið felld niður seðlabankinn heyrir undir

forsætisráðherra þetta er auðvitað ekki góður dómur fyrir Seðlabanka Íslands sem tapar þarna þessu máli

fyrst og fremst vegna formsatriða sem þó eru mjög mikilvæg því að formið og reglurnar þeim er ætlað að vernda borgarana og tryggja réttláta málsmeðferð þeirra fyrir stjórnsýslunni þannig að þetta er auðvitað ekki góður dómur fyrir Seðlabankann Þorsteinn Már Baldvinsson forstjóri

Samherja var harðorður í fréttum í gær og kallaði eftir brottrekstri Más Guðmundssonar úr stóli seðlabankastjóra þó að Seðlabankinn hafi tapað málinu og það sé ekki gott dæmi um stjórnsýslu Seðlabankans þá er það ekki þannig vaxið að það hafi áhrif á stöðu seðlabankastjóra hvers vegna ekki það var hátt reitt til höggs í þessu eitt stærsta sjávarútvegsfyrirtæki landsins hefur verið með þetta hangandi yfir sér í á sjöunda ár þetta er

töluvert alvarlegt það er ekki sýnt að það sé ásetningur á bak við málið af hálfu Seðlabankans heldur má frekar gagnrýna einmitt hvernig staðið er að málum og að það hafi ekki verið gert með nægilega góðum hætti en það skiptir auðvitað verulegu máli að það er ekki sýnt að það sé ásetningur á bak við brotið hins vegar hef ég rætt við formann bankaráðs Seðlabankans sem hefur það hlutverk auðvitað að tryggja að bankinn fari að lögum í

þeim málum sem hann varða og þar verður auðvitað farið yfir málið með það að markmiði að gera úrbætur á stjórnsýslu bankans þannig að við munum ekki sjá slík mál endurtaka sig minnst níu eru látin í Kaliforníu í Bandaríkjunum vegna skógarelda tvö hundruð og fimmtíu þúsund manns hafa þurft að flýja eldana sem geisa á þremur stöðum aðstæður voru ógnvænlegar

þegar íbúar paradísar í norðurhluta Kaliforníu neyddust til að flýja skógarelda sem geystust yfir bæinn þótt íbúar Kaliforníu séu vanir skógareldum eru þeir sjaldgæfir á þessum tíma

tvö hundruð og fimmtíu þúsund hafa orðið að yfirgefa heimili sín í ríkinu stórir skógareldar hafa komið upp á þremur stöðum í grennd við paradís Thousand Oaks og við Malibu

hafa minnst hundrað og fimmtíu heimili orðið eldinum að bráð þar má finna heimkynni margra skærustu stjarna Hollywood sementsflutningaskipinu Fjordvik var bjargað af strandstað í Helguvík í gærkvöldi og dregið til Keflavíkur

Reykjaneshöfn segir að björgunin hafi gengið ótrúlega vel strandaði í Helguvík fyrir viku aðfaranótt laugardagsins þriðja nóvember strax í kjölfarið hófst vinna við að reyna að koma skipinu af strandstað og var um tíma tvísýnt hvort

tækist enda skipið nokkuð laskað eftir að búið var að dæla mestallri olíu úr skipinu sjó úr vélarrúmi og fjarlægja spilliefni var ákveðið að sæta lagi á

í gærkvöldi nú er klukkan tíu mínútur yfir sjö og Fjordvik er loksins komið á flot réttri viku eftir að

strandaði hér í Helguvík nú er klukkan tuttugu mínútur í er að koma til hafnar hér í Keflavík eftir um eins og hálfs tíma siglingu frá Helguvík hvernig gekk að draga skipið það gekk alveg ótrúlega vel enda miklir fagmenn á ferð ég verð bara að leyfa mér að lýsa því yfir að sú fagmennska sem ég var vitni að undanfarna daga er ótrúleg og magnað að sjá þetta gerast þeir voru búnir að lýsa þessu fyrir okkur þessi erlendu sérfræðingar sem hafa verið í vikunni hvernig þetta myndi gerast og ég sé ekki betur en að það hafi gengið nákvæmlega eftir eins og þeir

og átta blaðsíður yfirumsjón var í höndum bandaríska

fyrirtækið stjórnaði aðgerðum þegar skemmtiferðaskipið sem strandaði við Ítalíu árið tvö þúsund og tólf var fjarlægt auk þess að koma að aðgerðum á strandstað

árið nítján hundruð níutíu og sjö samkvæmt upplýsingum fréttastofu er ekki talið að bilun hafi valdið því að

strandaði heldur er talið að mannleg mistök hafi átt sér stað rannsókn á tildrögum strandsins stendur þó enn yfir

hyggst kæra til lögreglu utanvegaakstur erlendra ferðamanna á

áreyrum líklega á eða í grennd við Breiðamerkursand ferðamaður birti í gær myndskeið af

jepplingi á vefnum Instagram en eyddi því fljótlega

a Jónsson sviðsstjóri hjá Umhverfisstofnun segir

mjög alvarlegt þarna hafi orðið verulegar skemmdir

og það geti tekið mosann tugi ára að gróa aftur hundraða þúsunda sektir liggja við utanvegaakstri sem þessum fleiri nýta sér þjónustu sjúkraþjálfara eftir að nýtt greiðsluþátttökukerfi tók gildi fyrir rúmu ári sjúkraþjálfarar eru ánægðir með kerfið en líst illa á vinnuskjal sem birtist vegna misskilnings á vef

í byrjun vikunnar í nýja kerfinu greiðir fólk mun minna úr eigin vasa en áður aðsókn hefur aukist og það voru kannski sérstaklega ákveðnir hópar

tekjulágir hópar sem höfðu meira aðgengi að okkur það hafi verið meira um það í gamla kerfinu að fólk neitaði sér um þjónustuna eftir að nýja kerfið tók gildi hefur þeim sem nýta sér þjónustu sjúkraþjálfara á stofum fjölgað töluvert og meðalútgjöld þeirra á ársgrundvelli hafa lækkað um fimmtíu og fimm prósent það er sanngjarnt áhrifin eru ekki bara jákvæð álag á sjúkraþjálfara jókst og biðlistar lengdust alveg tveir mánuðir plús jafnvel sem fólk þarf að bíða voru þeir ekki til staðar í gamla kerfinu nei ekki í þessu magni þá hafi kerfið aukið tekjumöguleika sjúkraþjálfara og þá kannski togast fólk frekar

af Landspítalanum og fleiri þannig stofnunum yfir í sjálfstæða geirann nú rúmu ári eftir breytinguna hefur hægt nokkuð á aukningunni en aðsóknin jókst meira en Sjúkratryggingar Íslands lögðu upp með og kostnaðurinn sömuleiðis þetta er vissulega meira en fjárheimildir gerðu ráð fyrir þrjú hundruð og fimmtíu sjúkraþjálfarar af um sex hundruð eiga aðild að rammasamningi við ríkið sem rennur

út í lok janúar á mánudag birtu Sjúkratryggingar Íslands skjal á vefsíðu sinni með nýjum skilyrðum fyrir því að veita nýjum sjúkraþjálfurum aðild að samningnum þar er meðal annars kveðið á um hámarksfjölda sjúkraþjálfara á ákveðnum svæðum í gær sendu starfsmenn stofnunarinnar svo tilkynningu til sjúkraþjálfara þar sem vakin var athygli á breyttum reglum það er nú bara vinnuskjal og var því miður birt fyrir misskilning það er alls ekki klárað og verður fjarlægt af netinu en í nýjum samningi er þetta þetta eitthvað

þetta verði skoðað með sjúkraþjálfurum þegar kemur að því að gera nýjan rammasamning og haft að leiðarljósi að fólk þurfi ekki að neita sér um þjónustu vegna kostnaðar félagi sjúkraþjálfara líst illa á það verði aðgengi sjúkraþjálfara að rammasamningi takmarkað það skapi óvissu fyrir félagsmenn

og þá sem eru að útskrifast þá hafi það þau áhrif að biðlistar lengist og önnur úrræði verði frekar fyrir valinu hjúkrunarheimili og annað og ásókn í bólgu og verkjalyf verði meiri yfir sextíu þjóðarleiðtogar lögðu leið sína til Parísar í dag tilefnið er að hundrað ár eru frá lokum fyrri heimsstyrjaldarinnar forseti Íslands er meðal þeirra og flytur ávarp fyrir hönd Íslendinga á morgun þar er einnig Donald Trump Bandaríkjaforseti hann var vart lentur í París þegar hann sendi frá sér færslu á Twitter þar sem hann sagðist móðgaður við Emmanuel Macron Frakklandsforseta fyrir að hafa viðrað hugmynd um sameiginlegan

þeir hittust á fundi í dag og svo virðist sem heimsóknin verði nýtt í fleira en að minnast

hlýnunar og tíðari rigninga má glöggt sjá við norðanverðan norðanverðan Reyðarfjörð raflínur

hesthús hafa verið flutt til og Vegagerðin hefur ekki undan við að laga sígandi veginn mælingamaður óttast ekki stórt framhlaup en aurskriður gætu fallið Hjalti Sigurðsson er að gera sig kláran fyrir

þar sem Eskifjörður kemur út í Reyðarfjörð að norðanverðu landsig þarna jókst mjög fyrir þremur árum en þó mikið hafi dregið úr siginu í sumar vaktar Veðurstofan svæðið áfram í byrjun var ég að mæla á hverjum degi fimm og sex sentimetra á hverjum einasta degi svo fór þetta svona smá minnkandi og var núna erum við kannski að fá einn sentimeter á mánuði eða eitthvað svoleiðis

vegurinn er á fleygiferð tíu sentimetrar á einum mánuði er dálítið mikið strekkst á raflínum sem liggja um svæðið og símastrengir í jörðu hafa slitnað rétt innar hafa lækir hlaupið og af ótta við ofanflóð var nýtt

aflagt í staðinn byggja hestamenn ný hús innan við þorpið á Reyðarfirði nokkur uggur hefur verið í heimamönnum út af jarðsiginu en Hjalti óttast ekki hamfarahlaup í sjó fram með flóðbylgju þetta eru svona þunnar aurskriður þegar koma þarna niður þetta er ekki að fara heilt fjall með miklum hraða undir jarðsiginu er bærinn

í Helgustaðahreppi hinum forna og þar býr Magnús Guðnason með hundrað og sjötíu kindur já ég hef þurft að rýma einu sinni það var svo sem ekki neitt það var mikil rigning og ég gisti bara inni á Eskifirði var ekkert erfitt að þurfa að skilja kindurnar eftir nei það var var það snemmt að það var ekki komið á hús eða ekki allt saman það var bara fátt í húsunum ef það er mikil rigning þá horfi ég stundum hérna út um gluggann að gamni mínu

hvort það er nokkuð hreyfing í hlíðinni en yfirleitt

sinna mínum verkum ég er einhvern veginn ekkert

kom hérna að ég þyrfti ekki að vera mikið hræddur við þetta færi inn og niður ef þetta kæmi

með húsin hérna en það er aldrei hægt að

minnst tólf eru látin eftir

í Jórdaníu flóðin náðu til ævafornu borgarinnar og áttu ferðamenn fótum sínum fjör að launa gríðarmikil úrkoma hefur verið í Jórdaníu upp á síðkastið sem kom flóðinu af stað enn stendur yfir leit að þeim sem saknað

er frá því það braust út í gær

reif með sér bifreiðar og meðal þeirra látnu er stúlka sem var á ferð með móður sinni í bíl sem fór með flóðinu aðeins tvær vikur eru síðan tuttugu og einn lést í flóðum nærri

á brott nær fjögur þúsund ferðamenn sem staddir voru á svæðinu hundruð ferðamanna sem voru á göngu að borginni þurftu að taka til fótanna þegar vatn tók að flæða um

er höggvin inn í

klettana og til þess að komast að henni þarf að ganga rúman

aðdáendur fornleifafræðingsins Indíana Jones ættu að kannast við þann hluta borgarinnar úr einni af kvikmyndunumm um ævintýri hans hundruð þúsunda ferðamanna leggja leið sína þangað á ári hverju heimildir herma að borgin hafi verið byggð í kringum árið níu þúsund fyrir Krist hún er eitt af hinum

undrum veraldar og eitt frægasta kennileiti Jórdaníu ekki hefur tekist að jafna þjónustu við íbúa með sameiningum sveitarfélaga segir

heldur verði sveitarstjórnarfólk að vinna vel úr þeim sveitarfélögin eru sjötíu og tvö talsins og eru þau ólík að stærð og gerð umræða um sameiningar skýtur reglulega upp

kollinum og hefur ráðherra boðað átak í þá veru þótt sveitarfélögum hafi fækkað sáralítið á allra síðustu misserum þá eru þau um helmingi færri í dag en fyrir tuttugu árum reynsla íbúa af þessum sameiningum er býsna misjöfn og virðist að nokkru leyti

því hvar í sameinuðu sveitarfélagi fólk býr í kjörnunum þá upplifir fólk jákvæðari þróun í þjónustunni frekar en í

því sem við köllum jaðrana sem eru

kauptún og minni bæir sem eru þá kannski ekki í aðalhlutverki þetta kemur fram í könnun Grétars og Vífils Karlssonar hagfræðings meðal sveitarstjórnarfólks og íbúa í átta sameinuðum sveitarfélögum Grétar segir þetta í samræmi við væntingar fólks

fyrir fram enda séu íbúar í stærstu byggðakjörnum frekar hlynntir sameiningu en aðrir þegar spurt var um einstaka málaflokka virðist sameining þó almennt hafa bætt þjónustu maður hlýtur nú samt að álykta að það hafi ekki tekist að jafna þjónustuna á öllum svæðum með sameiningu enda það kannski ekki alltaf raunhæft að búast við því þetta sé þó ein af meginröksemdum fyrir sameiningum ýmislegt bendi til þess að ákveðnir staðir verði út undan og það sé

fyrir sveitarstjórnarfólk það er ekki nóg að komast í gegnum kosninguna og fá sameininguna samþykkta það þarf líka að vinna í málunum undirbúa þau og vanda sig eftir að sameiningin er búin með nýrri kalkþörungaverksmiðju er hugað að framtíð þorpsins segir sveitastjóri Súðavíkurhrepps áætlað er að verksmiðjan skapi fjörutíu og tvö störf og þar verði unnin takmörkuð auðlind kalkþörungs úr Ísafjarðardjúpi landfylling við Langeyri í Súðavík er í nýju aðalskipulagi Súðavíkurhrepps sem er nú til kynningar hafnarkanturinn er á samgönguáætlun en áætlað er að þarna verði við gerum ráð fyrir að bjóða út verkefnið núna í apríl maí á næsta ári og í kjölfarið hefjast framkvæmdir hérna þetta

að vinna að síðan tvö þúsund og fjórtán íslenska hyggst reisa verksmiðjuna og vinna

úr Ísafjarðardjúpi kalkþörungar eru takmörkuð auðlind og efnisnámið er í umhverfismati kalkþörungaverksmiðjan var á stefnuskrá beggja framboðslista í sveitarstjórnarkosningum í vor stefnt er að því að verksmiðjan

verði reist árið tvö þúsund og tuttugu og geti með beinum og óbeinum hætti skapað fjörutíu og tvö störf svona verkefni fylgir innviðauppbygging eins og í þessu tilfelli raforkustrengur sem kemur til Súðavíkur þá eigum við von á því að þurfa ekki lengur að borga heldur

skiptir okkur miklu máli Pétur segir ljóst að á næstu tíu árum verði breytingar hjá Súðavíkurhrepps eru að gera þeir eru að huga að framtíð sveitarfélagsins og þorpsins og sjá til þess að þorpið lifi sama hvaða breytingar verða á sveitarstjórnarstiginu það var glatt á hjalla á Hrafnistu í dag þegar elsti núlifandi Íslendingurinn hélt upp á hundrað og níu ára afmæli sitt Jensína Andrésdóttir fæddist tíunda nóvember árið nítján hundruð og

níu og fagnaði því hundrað og níu ára afmæli sínu á Hrafnistu í dag þar hefur Jensína búið í um tvo áratugi en hún var áttatíu og átta ára þegar hún flutti þangað Jensína er frá bænum Þórisstöðum í Þorskafirði í Reykhólahreppi þar ólst hún upp með foreldrum og fjórtán systkinum sínum hún flutti ung til Reykjavíkur og hefur búið þar síðan kínverska sendiráðið hélt veislu í dag fyrir börn sem voru ættleidd frá Kína og fjölskyldur þeirra um tvö hundruð og fimmtíu manns var boðið til veislunnar boðið var upp á hefðbundin tónlistaratriði og keppendur úr tuttugu grunnskólum kepptu í hinni árlegu tækni og hönnunarkeppni

í Háskólabíói í dag Lego vélmenni sem keppendur

markmið keppninnar er meðal annars að skapa færni í vísindum verkfræði og tækni en það reynir líka á samskiptahæfni og forystuhæfileika keppenda margir foreldrar þekkja það

verið erfitt að hafa hemil á sér á hliðarlínunni þegar kappleikir barna eru annars vegar milljónir manna hafa nú séð myndband af

sem var að fylgjast með sex ára syni sínum keppa í fótbolta pilturinn sem var í marki virtist heldur utan við sig þegar boltinn var á leiðinni í átt að markinu pabbinn brá á það ráð að stjaka við drengnum með þeim afleiðingum að hann féll í grasið náði

að verja en allt kom fyrir ekki og boltinn fór inn þá að veðri það dregur víðast hvar

úr vindi í nótt og á morgun en áfram verður allhvasst á Vestfjörðum rigning norðan og norðvestan til en styttir upp á Austfjörðum og Suðausturlandi en áfram milt í veðri Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer yfir

að loknum íþróttum og þá skulum við sjá það helsta sem verður í íþróttafréttum kvöldsins Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson er umsjónarmaður

j k Jóhannsson tvíbætti heimsmetið í réttstöðulyftu í á h m í kraftlyftingum í dag met féllu á Íslandsmótinu í tuttugu og fimm metra laug í sundi í Hafnarfirði Norðurlandamótið í var haldið á Íslandi í dag og heimsmeistaraeinvígið í skák er farið af stað þetta og fleira í íþróttum hér að loknum fréttum

seðlabankastjóra segir forsætisráðherra hún segir að bæta þurfi stjórnsýslu bankans og hefur rætt það við formann bankaráðs talið er að mannleg mistök hafi orðið til þess að sementsflutningaskipið Fjordvik strandaði í Helguvík fyrir viku skipið var dregið af strandstað í gærkvöldi níu eru látin í skógareldum í Kaliforníu í Bandaríkjunum gríðarmiklir eldar hafa komið upp á þremur stöðum í ríkinu síðustu daga og þrjátíu þúsund manna bær er nánast

rústir einar kostnaður við sjúkraþjálfun hefur reynst meiri en Sjúkratryggingar Íslands gerðu ráð fyrir eftir breytingar á greiðsluþátttöku skjal sem birtist óvart á vef Sjúkratrygginga leggst illa í Félag sjúkraþjálfara Jensína Andrésdóttir elsti núlifandi Íslendingurinn hélt upp á hundrað og níu ára afmæli sitt í dag hún hefur búið

á Hrafnistu í rúma tvo áratugi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 takk fyrir samfylgdina verið þið sæl